غالباً ما يفضل الكثير الوصول مبكراً لمواعيدهم, مع الأصدقاء لتجنب التأخير, لكن بعض الأشخاص قد يتأخرون قليلاً, <hesitation> ويعود ذلك لظروف مختلفة, مثل حركة المرور, أو الإنشغالات, وهناك أسباب أخرى.